woo gari abbiriathif hiyyo gari binafsia kamm dhurah fudhedha anan yedhe silaa gari binafsiathi maaan malsun bubua inamaa hinkhabdhu khoffum tetthi simchalathi kasthaae hadhaaa ammo athin garii inamaa birri kasthethu hanni hinjiraa woom sirah hatheni won birri tanthee hatheni dhub sunnif akhan hinfenee wonn akasisun ammothu wonni gari kinkin khofaa khabedhe woyyu arrah hihamathuu